Ta taxan'nri baño, ta ña nro nranri tá, chinri nama tá xakuanri ini ini ti loxo nranri ini ho o on. diko nranri xa ña ko via ña nraña na inka chón kai ta dikan dikantan kenri taxannri taxan taxan dachinri, taxan dachinri ta nrida nro nranri tani inikan nroa xana kó via.